حله صغيره نحط فيها مايه بمقدار صغير مش كتير حوالي كوبايه مايه و نحط البيضه لحد ما المايه تغلي اول ما منسوب المايه يبدا يقل اطفي عليها و كدا البيضه تبقي استوت.